Manfaat sabun ya kalau sabun cuci piring ketahuan deh tuh ye buat cuci piring kite kalo makan habis masak pastikan perut cuci piring kan pakai tuh sabun cuci piring kalau dulu tuh eh nyuci piring pakai sabun colek ama abu gosok kok sekarang abu gosok nyari juga sekarang mane ade tuh abu gosok. nyari juga di bojong kagak ada tuh abu gosok tuh, kalo dulu gitu nyuci piring pakai sabun sama sabun abu gosok tuh nah manfaat sabun mandi ya kalau sekarang kan kalau sabun mandi biat kite wangi kagak bau ketiak, gitu ye jadi kite mandi pake sabun tuh manfaatnye sabun mandi tuh, tapi zaman dulu juga istilahnya mandi <hesitation> sabunnya sabun batangan sih dulu ya sekarang udah macam-macam tuh sabun-sabun cair sabun apalah banyak banget yang buat mutihin kulit lah padahal mah emang kulit legem legem bae, padahal tuh ye, trus sabun cuci baju dulu mah pakai sabun colek, sikat tuh ye, zaman dulu karena sekarang adenye mesin cuci jadi pakai apa tuh rinso cair lah, liquid lah,, ntu banyak banyak tuh, emang manfaat sabun macem macem, ada mau zaman dulu, mau zaman sekarang tuh, sabun memang bermanfaat buat kebersihan kita juga sih.